Alura la carta a s'fa cun gl'albr, ëntà campé giü la pianta e <hesitation> sai pa propi la procedüra për fe la carta, sai che ëntà duvré le piante e travaié le piante e pöi ün al a la carta